لننظف الثلاجة نقف وتشغيلها نخرج كل الطعم منها نفكي الأرفوف والأدرج من قابل الإزالة نغسلها بالمياه والصابون بالنسبة للجدران الثلاجة نستخدم مزيد من الماء الدافي ونظعه بكربونات الصودا لمسح لوساخ نحرص على تنظيف الزوأيا والأسطح الداخلية بشكل جيد ثم نشتف الأرفوف التي خرجناها نرجعها مرة ثانية ونكون الثلاجة نظيفة.